E fomba fiasany gn'hety ako gnaniny gn'amesa roa izy io fa misy fisofoany e tagna da izy maranitra ivony raiky, da maranitry koa ivony e raiky, da amin'igny sindria sindria ame tagna akô sia zany izy <laughs> da, manapaky ravin-damba zany hoe maragnitra be zany io raha io.